Nde̱kjúánbi̱ne̱ kuinchjaa ngu íén, xi tsúra̱ mi̱e̱ sirá mikien. Si míkien mixúnji̱n xi iennáji̱n, tu̱a ki̱sin máne̱, tjíón sa ágosto̱ kábie míee̱ xi tsúra̱, naxú kjo̱, a̱ta kui naxubane̱ tsíñuní mi̱e̱ na̱chan, betsíyani si míkienba̱ne̱ kan yatu octubre̱ betsíya, xi kan yatu sabáne̱, kátsikíén mi̱e̱ tendsu̱, kábenda nchaja sán, nchaja sán nkabi mi̱e̱ xi kuini̱tjinba̱, xi kan jin octubre̱ne̱, a̱nde nchabatie mi̱e̱ kaji̱. A̱taa kui na̱chanba̱ andé ku̱a̱ñú, nchaminchándá mi̱e̱ ngátsi Kánbíkja míée̱ sá kjin yaja alaxa̱ra̱ sá kjin, a̱nde nchab. nchabatie mi̱e̱ ku̱ sa nchabatsie, a̱ndé nchaminchándá kui ni̱tjinba̱, míta xi fechuní xi kan ñajan sanée̱, chi̱nga̱ a̱ndé nchatsikíén yaka, a̱ndé nchaminchándá chi̱nga̱, a̱ndé tsi̱kien mi̱e̱ chi̱nga̱ a̱taa̱ núyaju se̱ndá kui ni̱tjinba̱ne̱. Míta xi fechuní xi katíé sanée̱ xi octubre̱ne̱, a̱ ya̱nibáne̱ a̱ndé kabíkja míée̱ ya xí michará ndi náchanra̱ne̱, xi kui ni̱tjinba̱ne̱ tsi̱ñu kúí ni̱tjinba̱ne̱, kábíkjá sá nañú, kábíkjá sá tja̱ba̱ yayú, kábíkjá ya náxu̱, ku̱i̱kja ngú indi nachanra̱ yánú kjíén mi̱e̱ba̱ne̱. A̱ ya̱ninée̱ tsi̱ñubáne̱ Ku̱i̱nchara̱ ku̱a̱tie ndi yanaxu̱ra̱, kábéndára̱ sá ku̱ni sá jngu ndi árku̱ mi̱e̱ba̱ne̱, a̱ta ya̱ tsi̱ñujún naxurá mi̱e̱ba̱ne̱, nchatsíñuba̱ne̱, a̱ ya sín xa índi níxti sín, nchabéjkun índi níxti líjchí, nchabéjkunnee̱ ngaa̱ kátamasurane̱, katatsíñu nachanra̱ ne̱esákuine̱ nga kju̱e̱chúma ni̱tjin nga ku̱a̱jcha níxtiba̱, nchakuya xi mi̱e̱jchanée̱ ngaa̱ tsú xi mi̱e̱jchanée̱ ngaa xki̱ núsu fe xi mikienba̱ne̱ kábindíesurá mi̱e̱ jan kjúábeyajannée̱. A̱ ma xi fesu índi míée̱ xi kábeyaba̱ne̱, ku̱a̱kjiensunée̱, ku̱a̱súnée̱, ku̱e̱jioo̱ su íkiee kaji̱ba̱ne̱, alaxa̱ba̱ne̱, askan sá na̱jñu̱ kábeyane̱, kábeya xa̱nda̱ tsa̱janée̱, kátsikíén mi̱e̱ chákúlú ni̱sákuine̱, káminchásún na̱chanra̱jannée̱, a̱ kuisu ásienrá tsajmí xi nchaba̱ tsú mi̱e̱jchanée̱ Nchafíu̱su míkienba̱ne̱, a̱ta xi fechu xíí día̱ pri̱méro̱ne̱ nga míra̱ kafe titjún titjúnsunée̱, titjúsu xí tsúra̱ mi̱e̱ santu̱ tsú mi̱e̱, tsú mi̱e̱ nanginanée̱, a̱kuisu títjún xi indi níxti xi kienne̱ xi kjetsénra̱ tjíón jyán nújínne̱, kuisu títjún ku̱a̱kji̱e̱ne̱, kuisu títjún kju̱e̱enée̱. Nchakuya mi̱e̱ne̱ xi kui xi la̱s dóse̱ de̱l día̱ne̱, tejó nga nchisienne̱ nga kju̱e̱kjínsu míkienba̱ne̱, gaxtien ngajien kui ni̱tjinba̱ne̱, setsíngá kuetón xi kui ni̱tjinba̱ne̱, xi nchisien tsjútsjú xi kui ni̱tjinba̱ne̱, ngaxtien ngajien xi kui ni̱tjinba̱ne̱, setsíngá kuetón xi kui ni̱tjinba̱ne̱ xi nchisien tsjú tsjú kui ni̱tjinba̱ne̱, tsingá ngaxtien ngajienne̱, ngaa̱ tsjasú tjinra mi̱e̱ne̱ nga kafe xi santu̱ tsúra̱ne̱, te̱ku̱a̱ ku̱a̱nchajúnnine̱, kabíkaka míée̱ lirane̱, lí kátí kui ni̱tjinba̱ne̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ lirá santu̱ kátí kui ni̱tjinba̱ne̱, ngua̱ mi̱e̱ne̱ kafí sáá Jyán xi ta̱jñune̱, ku̱a̱ká lirá jan tsjújannée̱ ku̱e̱ji̱u̱, ya indi náxura yane̱ nga ya̱ minchajín ndi séra̱ xi ya mi̱e̱ba̱ne̱ minchajínne̱ te̱ku̱a̱ xi kju̱e̱chúú sá a̱nde jin xi ta̱jñúne̱ mufanine̱, ndibáani mi̱e̱ba̱ne̱, ndibaaní niyara̱ mi̱e̱ne̱, xi kábíkaká libáne̱, xi tsjújanné a̱ ku̱a̱kjidé kju̱a̱ kjimani ne̱esákuine̱, setsíngá ndi̱ja̱ lí setsíngáne̱, te̱ku̱a̱ askan sá ngu chju̱ta̱ xa xíí ndáne̱ te̱ku̱a̱ kábejñá ngu yá xíníé kábejñá ngu ájaán tsjújannée̱, kámincharáá xi jku̱ yájennée̱ kábíkinchará mi̱e̱ sáá to̱nne̱ sá minú xii tsi̱kijien indi míée̱ne̱, kámincha xí kjúán xi ma mi̱e̱ne̱ kangaanée̱ ngaa̱ tu̱ kúsu kjíne̱ xi ku̱i̱ji̱e̱nra̱, xi ku̱a̱n ku̱i̱jin yá xíniebáa̱ a̱ta súba̱ xíníé kábajá yabáne̱, majín tu̱xki̱e̱a̱ mijin mi̱e̱ne̱, mangajun mi̱e̱ne̱ Ku̱nia nchamijin, ngua̱ xi kájienra̱ne̱ kua̱ ndátjinrá tsja tjínrá mi̱e̱ne̱, ku̱a̱káma xi kui ni̱tjinba̱ne̱, nchakuyara̱ mi̱e̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ jó sa óctubre̱ne̱, te̱ku̱a̱ a̱ndén si jíetsúra̱ mi̱e̱ xi kui ni̱tjinba̱ne̱, a̱ndé si jíé tsúra̱ mi̱e̱ne̱ xi kju̱e̱e íkiee, te̱ tejó xi nchisienne̱ káfesu xí tsúra̱ mi̱e̱jchanée̱, kafísu míée̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ santu̱ne̱, xi ni̱xti kjindinee̱ xi kien xi kjétsénra̱ tyón jyán nújí xi kienne̱, káfísu níxtiba̱ xi kuine̱ te̱ku̱a̱ káfe xi tsúra̱ mi̱e̱jchanée̱, nchakuya mi̱e̱ba̱ne̱ xi kju̱e̱chú nchisienne̱, a̱ te̱kua̱ te̱maaní kíukjanée̱, tsingá kuetón tsingá xi nchisien tsjú tsjúba̱ne̱, ngaxtien ngajien setsíngá kui ni̱tjinba̱ne̱ ngaa̱ xi indi míejchanée̱ xi síju nda̱ba̱ nchakuyara̱ ndi míkienra̱ne̱, kábíkja índi tjíngu tsjá, nchbaka tjíngu tsjára̱ nchabaká Kui ni̱tjinba̱ne̱ ngaa̱ nuyaju kásendáne̱, ya̱ kjúán askan sá tjin yáka xingi̱a̱née̱, kjexangíra̱, a̱me nchisien tsjú tsjúne̱ kjíxangi indi íkiee ti̱jíra̱ tanú kasendá indi ñuyaju. te̱ku̱a̱ kui ndi níñu̱ba̱ kábenda ni̱ñu̱ tijiné ni̱sákuine̱, te̱ku̱a̱ xi ndí yánchjínbáne̱ bíkja índi níñu̱ra̱ nga kátakjíénsu míéjchabá nchatsu xi kuine̱, te̱ku̱a̱ xi kámaba̱ne̱. askan sá kui ni̱tjinba̱ne̱ kjúechu̱tje̱ngia xíngi̱a̱anée̱, a̱ta bu̱e̱no̱ xi ta̱jñúne̱, ngaa- lí kátíaní kíikja ni̱síkuine̱, kátíaní lí ján tsjúján ne̱sákuine̱, mi̱e̱jchasú katíra̱ liné. Te̱ku̱a̱ kui ni̱tjinba̱ne̱ kísa̱ jkú tjín míée̱ fechú tsjújan xí ta̱jñúne̱, ngaa̱ ya̱ míra̱ nga kjé ku̱nisá ikie xi kúánchisien kju̱e̱e míkienba̱ kjue kjíéne̱, tu̱a ta̱jñúne̱ kabítíra̱ li míée̱ba̱ne̱, mikienba̱ne̱, kátíra̱ lí jan tsjújané Te̱ku̱a̱ míta xi feni mi̱e̱ba̱ niyarane nchasín xara ncha siné teku̱a̱ ku̱ni timixúannee̱ ngaa̱ nchisien tsjú tsjúne̱ batsjíé kjúán xi mane̱ kí ku̱a̱tjin íkiee sá mi tsájmí xi kasendáne̱ xinchásúanní na̱chanjanné, tsja tjinrá mi̱e̱ kui ni̱tjinba̱ne̱, tsja tjinra mi̱e̱ askan sá kjúéchu̱ tje̱ngia ngú nchukjuan kjúechu̱ tje̱ngia tsini, a mi̱e̱jchaní a kúnikjí xi kúéchu̱tje̱ngia kúí nitjinba̱ne̱, sa tu̱ timitjáña íkiee indi ndába̱ne̱ ngua̱ kju̱a̱ tsja tjinrá mi̱e̱, tsúnanée̱, a̱bíjún, ku̱ sa ku̱e̱tsú, ti̱tjáse̱n xi̱in, ti̱tjase̱n chju̱ún timíra̱ xi yánchjinnée̱, te̱tsu̱ndujún, kímangííjún ku̱i̱chiráña ngú, ngua̱, ya̱a fechu̱ña ndába̱ne̱ michua̱ ngú mi̱e̱ba̱ne̱, a̱ta̱ kju̱a̱ tsja tjinra mi̱e̱ba̱, kju̱a̱ chju̱ta̱ tjinrá mi̱e̱ba̱ a̱ma nchatsúne̱ ti̱chijún jngu, tu̱ kukjí niya kjúéchu̱a xí kui ni̱tjinba̱, chajajín xi núyaju, chajajín a nchajání a kafení Tu̱minú xi kamachakuten mi̱e̱ kui ni̱tjinba̱ne̱, ngua̱ tsíkjíénna míée̱ba̱ ndá síku̱na míee̱ba̱ne̱, a̱ sá an ku̱a̱sín kási̱a̱n ni̱sá anne̱ a̱te̱ tjiiní kjúátsjane̱, a̱ te̱ xanra̱a mi̱e̱ba̱ne̱ ndibárájúnne̱ sá yanú xi káfetjénginabi̱, ti̱tjási̱o̱n, te̱tsu̱ndu, ku̱i̱chiráña ngú ni̱ñu̱ nde̱kju̱a̱ tangíjún, ngua̱ matsjara̱ mi̱e̱ne̱ ngaa̱ kui ni̱tjinba̱ne̱, kamangu mi̱e̱ kafe mi̱e̱ kui ni̱tjinba̱ne̱, nkjín mi̱e̱ kafetjéngini xínkjín, xi kjin síjuni, a ciudád mexico̱ní kafeni asa̱ kíkje̱éní kjandie kafeni káfetjéngi xínkjín, kui níntjinba̱ne̱ káma'ara̱ mi̱e̱ba̱ne̱, kábatsjenchú ngu ni̱tjin ngu semana̱ mi̱e̱ba̱ne̱, kábejñá xaráne̱ nga nchatsiketjusún mi̱e̱ba̱ne̱, kafetjéngi xínkjinee̱, a ndi ámání a indi ápaní tu̱ kuenda̱a kafetjéngi indi míejchará A nchukju̱a̱, a tsini, a ndichja, a ndsi̱e̱ní, tu̱a kafetjengi xínkjiné xi tu̱ kju̱a̱chju̱ta̱ba̱ne̱, ngaa̱ tjin xíngi̱a̱né xi kúaatsie kíénni xínkjín, a̱ma kafe mi̱e̱ba̱ne̱. A tsinira̱ ní a nchukju̱a̱nra̱ní a̱ chíjcharání, tu̱a ndá tjinra mi̱e̱ba̱ kjuene̱, kándibanée̱, kafoo̱ ni̱xtira̱ káfoo̱, kui ni̱tjinba̱ne̱ kámankjín mi̱e̱ kui ni̱tjinba̱ne̱, nkjín mi̱e̱ kafe mixúan xí nane xi i̱ timájcháñá xi i̱ tiníjcháayájuná, mixúnñanée̱ májkú tjin miée̱ káfe, májku̱ chu nde̱tsi̱n ján, tisáteñá xi kjúán xi ma, káfe tu axi káfe xi naxti nchabateñá, xi ngiu̱ nchábateñáni, nkjín mi̱e̱ kafe, nchamachakuten xingi̱a̱anée̱ xi mara̱ bateñá, kabateñá xi nda áxini, xi mara̱ bine̱, kábi Xi mara̱ batsie ndi náxti xi naxti nchakuyara̱ne̱, kábíkja ngú indí xorá, kabíkjá xi indi xínba̱ kabíkjá ngú kutúra̱ kabíkja índi náxtira̱, ngaa̱ nda chun kui ni̱tjinba̱ míra̱ne̱. Xi mani kui ni̱tjinba̱ne̱, xi día̱ tren míra̱ne̱ de̱ o̱ctúbre̱, káá te̱ ku̱a̱temaaní kígunkjá tsingáaní kuetónne̱ xi nchisiene̱ tsúú xi mi̱e̱jchanee̱, jándé nchafí mikien tsú mi̱e̱ne̱, ja̱nde su nchamufaaní kju̱a̱beyane̱, a̱ndésu nchamufáaní ngatsi indi míkienba̱ nchafísúaní íngukjá tsjújanné nga kju̱a̱siensúaní íngukja ngaa̱ tu̱ ngubéjtanísú kábíndiera̱ tsú xi mi̱e̱jchané, mufáaníne̱. Te̱ku̱a̱ kui ni̱tjin xi jyán mixúnra̱abáne̱, xi sa óctubre̱ba̱ne̱, te̱ku̱a̱ askan sáá mi̱e̱ xi káfetjenginá, mufáaní kui ni̱tjinba̱ Nchamufáaní <noise> aníyara̱ ni míée̱ba̱ kábetíyane̱, a xaráni míée̱ba̱ kamincha ájaanné, ngaa̱ nchafíne̱, ngaa̱ tu̱ ngubéjtaní kafetsísínra̱ xínkjin míée̱ba̱ne̱, káfetsísínna míée-ba̱ne̱, te̱ku̱a̱ askan sá ni̱stiná sá ya mániná míe ndi níxti mi̱e̱ xi káfetjénginabáne̱, tu̱nga a̱ndé nchamufaaní nchafíaníne̱, ndí xará nchamakjejúnra̱ mi̱e̱ba̱ne̱, ni̱xtira̱ nchamakjejúnra̱ mi̱e̱ba̱ne̱, a̱ nchamufáaní íinkjanée̱, kabétsu̱ba̱ yakane̱ kjé nchafííkjúán yakane̱. Tjin yáka xingi̱a̱anée̱ xii te̱ti̱a̱íkjúán mufáni, kuyane̱, nchatsisíanra̱ indí na̱ara̱ne̱, nchatsisíanra̱ indi míejcharáne̱, te̱ku̱a̱, a̱ndéní kabatu ni̱tjinne̱, nga nchafí yaka xingi̱a̱né, nchamufaaní indi xaráján, te̱ku̱a̱ mixúan xíñanée̱ xi i̱ tiníjcháña yajunanée̱, kámatiyaaní nanginá Káfí mi̱e̱, a̱ndé kámufáni mi̱e̱ba̱ne̱, káfíaní íinkja íkiee kja̱ndie yánú nchatsíjcha yájura̱ xinde̱ne̱, ngua̱ ku̱a̱sin íkie ma xi si míkienne̱, ku̱a̱sin tsíkétjusún mi̱e̱jchá, nkjín kja̱ndie ngatíjngu esá tu̱ i̱bi̱ jín kjima kui ni̱tjinba̱ne̱ nkjín na̱xi̱nandá ku̱a̱kjimane̱, ngatíjnguní, xi na̱xi̱nanda náxi̱ntsji̱e̱, kui ni̱tjinba̱ kabatsíé mi̱e̱ sirá mikien, a̱ ku̱a̱sin íkiee níke, tsíkétjusún xingi̱a̱anée̱ xi bendá na̱chanra̱ xi kjín xingi̱a̱á kíte̱ béndájínne̱, tu̱a nkjínne̱ xi bendákis, béndá na̱chanra̱ mi̱e̱ba̱ne̱, kera̱jín mi̱e̱ba̱ tsichájangi kju̱a̱ xi nchabendába̱ne̱ ngaa̱ tsúmi̱e̱ba̱ne̱, mi̱e̱jcháná kábejñáni tu̱ xárá ña̱ñá tsú yaka mi̱e̱ba̱ne̱ Xi béndáne̱ xi nchabéndá na̱chanra̱ne̱. Ja̱ma ikiee ngua ya chju̱ta̱ míée̱ba̱x, mi̱e̱ba̱ne̱, ya chju̱ta̱ña míée̱ xi kíte̱ tsikétjusúnjín ne̱sákuine̱.